Früta a ie, la früta sëca ch'a ie le nus, le bagige, a ie le mandurle, le le le nus e pöi d'autra früta a ie, a i sun le banane, le cireze, frole, kiwi, pum, prüs e pöi a i n'a ie d'autri, ma mi sai nen, che tip a ie ancura, bo l'angüria, a ie ël melun, a ie bo